أكيد، طبعا، الرياضيات مادة مهمة في-في الدراسة وفي الحياة العلمية، وخصوصا أن أغلب التطور التكنولوجي اليوم بني على الرياضيات. التطور في أجهزة التليفون، في صناعة الأسلحة، في الجوالات، في السيارات، في الصناعات العسكرية، في الصناعات التكنولوجية، في الصناعات المعدنية. كل الأمور المتعلقة بالصناعة والتطور التكنولوجي، الرياضيات جزء أساسي ومهم منه.